Ny Alemanna dia manana ny kolotsaina mampiavaka azy. Tao no niavian'ireo mpanao mozika klasika andrarezina toa an'i Bach, Beethoven ary Mozart. Manana tao-trano mampiavaka azy koa izy an, toy ny trano gotika.